الأول هحلل التكنولوجيا الفضائية بتاعتهم عشان أحدد نقط الضعف، وبعدين هبدأ أهاجم مركز القيادة بتاعهم لما عرفت نقط الضعف ديه وفهمتها، وبعدين هبدأ أجند ناس من الأرض سواء جنود وعلماء وشباب وأطفال وكل الناس عشان أقدر أهاجمهم وبعدين هدديهم ضربة نهائية تقضي عليهم.